أعتجد إن الإحترام والتسامح هما الأساس، إذا كل واحد إتعلم يحترم الآخر مهما كانت إختلافاته، بنعيش بمجتمع أكثر سلام وتفاهم، لازم نعلم الناس إن كل شخصٍ له جيمة وإن هالتسامح هو اللي يجمعنا ويجوي علاجاتنا ويخلينا أكثر نظوج.